बिहान को लागि केइ दुस्त र स्वस्थ खाने कुरा हरु भनेको अन्डा भयो, चना भयो, केराहरु भया ,अब घरतिर छौ भन्या भट्मास भुटेर, मकै भुटबटी, यि यि जो हमरा खेतपाति बठे उत्पादन गर्सक्दौ । तिनि हरु लाइ खायो भन्या पछा चाइ बिहान को नस्ता कि लेखा चाइ स्वोस्थ बिकल्प हरु छन।